د سلاډ د پوښاک جوړولو د پاره یعني هغه څه چې پرې وپوښل سي، په یوه کڅوړه کې دری برخې غوړ او یو برخه سرکه مخلوطیږي، مالګه مرچ او هر هغه بوټی یا مصالې اضافه کیږي څې تاسې یې غواړئ، <hesitation> مخلوط تر هغه وخته پورې ښه وښوروئ څې ښه ګډ سي.